ɛɛ mua jikpandi bɔ bɛ-mua jikpandi bɔ bɛ, anua-anu ɛ ɛ-suu. Luŋdusuu bɔ bɛ. Anda-anda tiiɛe, anu ya ko fo. Anu ya maibɔ. Anu ya ko fo. Kɛ anda kɛ saaniiɛɔ. Anda kɛe saaniiɛɔ, kɛ jii bɔ bɛ-jii kpɛma bɔ bɛ anu ya kɛ wa kɛ a ma. Anu jii kpɛma mɛ nu kɛ a ma. Bɔɔ ai ki nu bɔ te lɔŋdɔ ai ti nu bɔɔ a be ki nu-a be ki bɛ a ma. Kɛ ai to nu taŋ la koa. Kɛ jii mɛ nu kɔla a chɛŋchi. Jii mɛ nu kɛ a feŋma. A feŋmae lɔɔ kɛ i to saa kɛ, kɛ kɛ ɛŋ luŋdusuu mɛ nu, a feŋ mɛ nu bia bɛna. Amu jii mɛ nu, jii mɛ nu, ya miie, bɛma, komu a ma mɔɛbɔnu ya mi, bɛma, boi mu, boi mu luŋdusuu mɛ nu a. Bɛma ya miie, ya miie, i tɛkuu mɛ, i kɔtɛ mɛ. Ɛɛ hiŋi feŋ-feŋ nɔe nu bɛ nu. A ya bɔ wakɛ nu. I ya mii bɛ. Ya miie, i ya miie i yɔ- i ya mii leŋ bɛ. Ya miie kɛ, ɛŋ, ɛŋ, ɛŋ. I be a mii lɔ kɛ a ta staale. Ai bɔa sɔkɛa. I ya mi ai ke wa kɛ i suuɛ suuɛ ɔ. Ai loŋ i tɛkuu mɛ nu nu ma. Yaa kɛe nu, hiŋi lɔɔ nu, feŋ bɔ nu bɛ au ya ke dɛmgbɛ. dɛmgbɛ tii wa kɛ i buɔ, a ya kpɛ bɔ wa kɛ nu. Lamataaŋ na luŋdusuu mɛ nu bɛ bɛna, dɛmgbɛ, ya, ya jii kpɛma mɛ nu miie, luŋdusuu mɛ nu. Aya ma wa kɛ dɛmgbɛ bɔ i buɔ. I kɔtɛ mɛ ɛ ɛ ɛ nu, nui feŋmae ti wa kɛ. A nu nyɛne ti wa kɛ. Komu jii kpɛma mɛ nu wae, ŋ bɛ mɛ a mi wa kɛ. Na ko lia bɛma ai sɔ kumba kɛ wa kɛ.